Fomba fiasany ñy fandrehetan-jiro: -Handrehetan-jiro zay, fandefasany herinaratsy, bakeo mafana ñy filamà, filamà eñy amizay mamoaky hazavà, hazavà miaraky aminy ñy hafanà, iñy amizay ro mañome hazavà an-tsika añatiny ñy traño.